أجدر امشي حوالي ثمانية الاف الى عشرة الاف خطوة يوميًا يعني في الاسبوع تقريبًا ستة وخمسين الف لسبعين الف خطوة. احرص اتحرك خلال اليوم سواء في الشغل ا و اذا رحت مشوار او رحت يعني في نزه فدايما احاول أمشي.